בלנסבה لیا אלפן הוא אלתعبיר ללאנסן, הוא אלרוח דיאלו ולי כתנזל פלאעמאל אלפניא, אלאלות מומכן תעון ותינטג חאגאת עלא חשאב אלברמג'ה דיעלהא, ולקין מענדהא ש إحساس מקיתقدرש תחס בלט מוסיקה בחר אלאנסן, אלפן כיבקא חאלה שרסיה מרתבטה בםמשاعر ואלתגארב לי יעישהא אלפאנן, מן גר אלאנסן מיقدرש ikun פנ חקיقي לאנה חאסו ikun פיה זווק וחש ואלדשי לי אלאלות מקתמלכוש.